kwaraku dawai shine ditane memmmandi dai mu zabanka a don ance mu kalaka tamui kama sana'a tumu na mem belu ayam kwaraku ne ka dawai ka men wadi mumenta bai illah kja eh kawai.